<hesitation> Bwenkutagana nko muntu kuba ngya omwihanga lyentakagyamuga nkwenda kunywani abantu na just kumwehikya haigi, no muramukyaho, no mweyanjura amabara gaawe, no mubuzaho ekichweke ekyo orbundi no musoboraho nko okyali muyaka no sera omuntu wo kwatagana nawe mpora mpora no sanga wafunamu abanjwani. <noise>